Gitara misy corde koa gitara fo matetiky tàgnana ndraiky mampagneno azy igny, inkitikitihiny igny tàgnana de de magneno izy zany.